سویلي افریقا د افریقا لویی وچی په جنوب کی موقعیت لری پخوانی ولسمشریی نیلسن منډیلا د نړی یو مشهور شخص وو په دې هیواد کی د سرو زرو، الماسو او نورو معدنیاتو لوی کانونه سته کیپ ټاون او جوهانسبرګ مشهوره ښارونه دی. د دوه زره او لس فیفا نړیوال جام هم په سویلی افرقا کی ترسه سو یومهم رواج یی دا دی چی د واده په مراسموکی د خپل محلی لباس سره اتڼ کوی چی ډیر په زړه پوری دی